L’”aspirapolvere” servi pi livari lu pruvulazzu di ‘ncapu li cosi. E’ elettricu oppuru a batteria e ‘n pratica suca lu pruvulazzu chi si trova supra li cosi. Lu pruvulazzu passa nta un tubu e finisci dintra un sacchiteddu. Stu sacchiteddu poi veni svacantatu nta la munnizza. Si usa a postu di scupa e paletta pi fari li sirvizza nna picca tempu.